Ni nakuura kijiji, kijiji chisewa mtakuuja, kuja kwaboowa sana kuija kwenu mayunda da kura yakula sana kwa da kura tarima kweli, kwa furaha na amani kabisa.